Fomba hikarakarana ny hoditra maina dia: voalohany indrindra, tsara izy raha tsy atao tratran'ny masoandro maharitra satria mety hiteraka an'le izy ho maina le izy na ho vakivaky; faharoa manarakarak'izay dia hosorana vahona izy mba ho lasa mandimandina hatrany ary koa mampaharitra an'le fahamandoana eo amin'le hoditra.